نكون فنان كوميدي على راقص مشهور لأن الفنان الكوميد كيلعب على الكلام وعلى الحركة وعلى روح الدعابة في مختلف الظروف ولكن الراقص ربما كيكون كيلعب غير على الحركات والجسد ديالو.